Rô bòka Irlandy ndreky zen̈y, <hesitation> tia man̈aroaro raha tsotra fo rô. Miaroaro amin'ny raha karà ohatran'ny oe pômy de tera, viandy ndreky laoko. Rô zen̈y ten̈a <hesitation> sakafo ampiasain-drô. De aviô tia mampiasa an'ilay oe iristain ôstro zen̈y rô. <hesitation> bòka amin'ny raha irlanday àby ren̈y oe.